Worabesin yani innin hin ruuka innin yani bere dertu hamtut dandee hinruuka derin gudio hamtu akum neqqatif qerams faa duub aminen worabesin mil tok naafa duub mil kannen innin manif jalleta yenan yani akan uumam qaaba ammo akkama uttala akum innin milan jalloa sunen duub wontunen qararti ishia yani rukatifa qar qartii jallin mila sun utalchinen hindogortuu.